Mbigusaga mendete ngombe muno ngombe hio yakwa kwana migurire, na mirutire kulasa muno naukire maguro nayo namigurire nathiririe mathaa ngigakinya kuma kuria namigurire, ngombe iyonamereta mucii nametire kageni tondo ni ya guka I mugeni ngombe hio nimerethagia wega na nimiendete muno colour yoyo monaga I mbega muno nimonaga I ngombe indetagira kila kitu mwili wayo ni uyu Munene ngombe iyo yakwa ni ya black and white riu ngombe ino nanamita kageni niyaoka namira uma niyauma yumago ava “Kathie wav aria namiringira gitoo uguo ikamenya kwayaleterwa kindu gia kuria riu ngombe yakwa nimiendete muno niundu wa uria imbegusaga ni ivesaga ria, ringi mutu tondu nimekamaga maita mairi vaai muthenya. Riu iria riu riakwa ningamaga ngendia valasa ngenderia aturi a itura magakenua ni undu usio ana kirwai ni taguo mbikaga ngendia kuria viraga ngenderia andu itura riu ngombe ino nivesaga nginya thumu, thumu ni makeraga majanire kahowa mbembe ndumari na kuria kwingi kuothe ana nimendagia rimwe na non ani yingeva muno ngenderia avata akwa magatetheka na thumu io kana ngarumia andu magatetheka makindathimaga nayo, ngombe kambuge ngombe nindethagia muno niundu wa maundu maria mothe monaga ikidethia namo ngaruria rimwe riria inamite uguo nimenyaga riria inamite matuu mayo uguo nimenyaga ngombe ino kwayagia muruke na rimwe ngonaga takwa ikwenda ria ni arania iroretie kuria nili. Ngombe niivesaga nginya nyama riria cia Ciara mengi nona niciengeva vaunimendagia imwe ikauma nyama nyama icio ngathie ngagura kwi aria marathija ngombe io igauka ikandethia na nyama ngeigua wega riu niliu nguga ngombe io nimbegusaga ikingenia muno muno tondo maundu maria mothe vitukagirira ma ngombe io ni mengi na mega ningiuria mundu uria utai na ngombe akavota kugea ngombe ngombe ni mbega tondo nitethiagia mondo na njira icio ciuthee aregua ngigweta tondo tiga ni ngombe ndingivau nginyithitwe vau ni ngombe kudethia na maundu mau mega.